البيت اللي أنا ساكنة فيه حوالي تسع شبابيك موزعة على الغرف والمجلس، المجلش فيه أكثر غرف فيه أربع أربع نوافذ، أغلبهم كبار ويدخلن الظو زين، أما غرف والغرف كمان نفس الشي.